نوع المتاحف المفضل لي هو المتاحف الفنية أستمتع بزيارتها لأنها تعرض تنوع الابداع البشري والتاريخ الفني الفن يعكس ثقافات مختلفة ويتيح لي فرصة استكشاف مشاعر وأفكار الفنانين أحب التأمل في اللوحات والنحت وأحيانًا أتعلم عن تقنيات جديدة واساليب مختلفة من خلال النظر والتأمل في الفنون القديمة.